Li stetoscopi servunu pi sentiri li scrusci di dintra di la pirsuna, in modu particulari li scrusci di lu cori e di li pulmuni, e pi valutari lu statu di autri organi. Servunu a li dutturi pi truvari li malatii di li pazienti e stabiliri cu iddi un cuntattu direttu.